Megyedzi dɛ nkorɔfo a ɔaba nyinaa emi na meda mu soronko mobotum ayɛ edwuma no na mayɛ no yie. Ɔnam dɛ mikitsa nkratae so odzi dase. Wɔdze edwuma no ma me a mɛyɛ na mayɛ ne yie. Nkorɔfo a ɔaba ha nyinaa motum mayɛ edwuma no asen hɔn. Mayɛ bi da, mbeabea a mayɛ edwuma nyinaa mowɔ no ho nsɛm a odzi dase dɛ edwuma no motum mayɛ. Wɔmfa mma m' na mɛyɛ na mayɛ na ɔabor do na oehu me nsano edwuma so.